نحب نمتلك طاهي-جيد- شخصي؛ السبب إن الأكل هو جزء كبير من الحياة اليومية، وطاهي مميز يقدر يحضر لك أطباق لذيذة، وصحية على طول، وهذا يسهل عليك حياتك، ويخليك دايما في مزاج -ج- جيد، السائق برضو مفيد، لكن الأكل مهم أكتر بالنسبة لي؛ لأنه هينعكس على صحتك، وحياتك اليومية.